اني ما احب اسبح وما اعرف اسبح، فلو تسألني يعني اي كثر اني اقدر ما اتنفس في الماي واحط راسي تحت الماي، اني ما اعرف ويش الجواب لأني ما حاولت من قبل اني احط راسي تحت الماي ويعني اني والماي ما نتأقلم واجد، فخاصةً السباحة للبحر يعني والبحر يدخل الملح في عيونك لا اني ما بحاول حتى اعرف اي كثر وقت اقدر احط راسي في الماي بدون ما اتنفس